Фарҳанги Ирландия барои адабиёт, мусиқӣ ва ривоятҳои аҷибаш шӯҳрат дорад. Ирландия як кишвари адибон ва шоирон аст, ки бисёр асарҳои бузург дар забони англисӣ ва ирландӣ офаридаанд. Мусиқии анъанавии ирландӣ бо навозиши аспи майда ва рақсҳои ҷолиб як қисми муҳими ҳаёти мардум мебошад